اكبر مشكله بتواجه عالمنا النهارده هي تغير المناخ التغيرات المناخيه بتأثر بشكل كبير علي علي كوكبنا ودا بيظهر في ارتفاع درجات الحرارة، ذوبان الجليد، فقدان التنوع البيولوجي، اثر ده علي الأمن الغذائي، والمشاكل الصحية